Qushlar ovoz chiqarish orqali turli xil aloqalar o'rnatishadi. Ular g'ul-g'ul, chaqiruv va boshqa ovozlar orqali joy belgilaydi yoki xavotirni bildiradi. Qushlar qanotlarini ko'rsatish, to'plangan yoki tinch holatda bo'lish orqali his-tuyg'ularini ifodalaydi.